कुट्रान काई जे सोंग रोहे। जे जाब मुते, ना हागीन रोती, जे दूसरा कुट्रा रोती। जे इलाका बनाई रोती, चार दूसरा कुट्रा आवे। ने तीनु ते पेशाब ने गौंधीन काई। जे काई पतो कर ले, की आपने इलाकान कुट्रु नी होई। ती जे तीना कुट्राग देखी। ने लै, कह चार दोडावे। ने अते झे दूसरा वरा रोती नेत। प्रजाति चे एने के कऊत्रआ मोती नी रह्ती। पता चाले की अए कऊत्रआ से नेतिक सब <hesitation> एक्कथा होवे। ने तिम्रे से बात करे। नी सारे से बात करे। ये सब करे ने बात करे।